ഗിതര്പന്ദ ഏṅകോṅജേ അവു സ്വതന്ത്രദ അനുബവ, ബുക, പിദേഇദ പ്രപñഛഗു പോപു നñഛിതന ഉന്ജി ദരി അṭഹനു। ഐഥ ഥന്ഥിലു, ബുക, സ്വരകിലു, ബുക, സകരത്മക ഛൈലു മനസിഗിദു ഉന്ജി പോസ പ്രഏരനേ ന പുത്തി സൌന്ദു। ഔനു പതോന്ദു ഉന്ജി ഹര്മോനിയസ് ഹിതിലു ന പരിസൌന മുലക ഉന്ജി അനന്യ അനുബവ കോര്പുനു। ഗിതരദ ദ്വനി, ബുക, ഥന്ഥ്രലു, ഉന്ജി, ഗയകേരേഗു, ബുക, വദ്ജഗലുഗേ, ഇപുന അനിസികേന ഹന്ഛൌന ഉന്ജി അദ്ബുത വേദികേ കോര്പുനു।